Aghagy miye mada be ntukwo tu osanu ho ba la yinkwo chei kwo mata ha sna ya hakaka wye yinkwo pye ho ye halayin kni yin kwo pya na wo gbmi n kai famili yi na owo zure ya nyin kayi na oba ba zhna bo lo wo nana a yin kwo pya sna ya ho ya hala uo mtilwp tu he sa mua begye la yim kwo oza ye wala yinkwo to wa kawe kpagye ge yinkwo pye miye malayi kni yi kwo pyi na owo hali walo na bya ba wu lon ba zna zna ba zna gya ba yi pya na ntuge ayinkwa ho abagye wowa yan tna papa ya tna nfuwa nwo ba yi sa sa yi gu nu to nta bo hala lo wo yin gu, ho gye yan wa tumun nwa zakwoyi kwo ta sni ho n ho bwi gyin kwo ha kamata nsama ho ba zna yinkwo zna shni yi nhoba la ha zna yin ha ku ka wye ge yin kwo ye miye mala kwo yin gye yin kwonu ka wo bo mi kwo shi mi fuwa yinkwo nakwo oba kpa maza yinkwo nu kwo ba ye ma kwayi yinkwo kwo ba ye ma byi yi yinkwo nuto wo ba ba waga ha wa kwo fna ho fuwan ntuge na yinkwo ho be che ina ho fuwa anuje be ba wan gye bwo yi ina ho fuwa ai oho fuwa zhni fuwa, fifiyi nu nhn to bo kpe yinkwo yi pyi yin nge nwo a halin yin owo zna zna yin in hagye lo owa za kwoya ba gwo ba yin zhni. Hayi gna ge hoba du halo holo dna ha zhni lonu hata wa be chei hafuwa ai ho gni ho wuho yin nu fuwo na ogni owu ha yi oho oha bye gyi ba dna bo hata taba ha zhni rayuwa hagye ha lagbmi nayi ge holo gbmi kma ntukwo tun ndinu zowa ba la yin kwa kami haye hala yinkwo la sna yu ku ka wje ge yin kwo ye woyin owo zakwoyi wulo wuna yin kwoye woyin awo zna zna wu lona yin kwo ge woyi aga wo kna shawuwura yina wo zna zna cheya yin kwo ye weyin wo ba gyi ho ti dna ho fuwa oyan kwe bo zhni ho yo wda laga owa za ge owa kaya nu nho bo yin kwo yi pya dan nha gye yinkwo yi pya kwo nu la pma dan nha gye yinkwo yi pya kwo nu la pma kwo si bwi nkwo dida fuwa gyi agbagyi chige gye abude kwo bi kwo gyi gni n knugi nu osa nu ha la be chei gye mala pa nshe kwo gye mula pa ko gna ge ala gna je yan sai dei nbo ayemu kwo ba gna fe mula jeya osanu fye pya mula ofinu bo gna fe aje ya osanu fya pa mula yaho tolo zanyi kwochi dodoyi tolo nwo ba gna fya je yem nfe mula sai dei ofinu ba gna fya je ya amon hobo lo mumukwoyi kpa ma dole ha fi dugba bwa yi ntukwo tagena nhi tola yinkwo mamayi, nho to zhni shin mamayi ha la yinkwo manayin osa mwa bege ha lo adamawa sa ho saho yi awo ho ma ngye ho gye ho tura sibiti abe abyi ho gna to kwo bma lo ozanu wo ba layinkwo haku kawye ge yinkwo yi mi ye ma la wo yin ma owa zakwoyi wu lo wuna. Nko me malawo yin ma owa zna zna wolo wuna yin kwo ye mioye mala woyin ma wo zha nubo lo, wo wi vilo wo lo nuwalo wo gya guzhayilo domi nha la yinkwo nwa zakwa bo zhni guzhe yi da dole hole guzhe yin sibe chei n hofuwa, nhata yinkwo nwa zakwoi bo zhi avi hola visibe chei nho fuwa, nhala ginkwo nwa zakwoyi bo zhni anu ba zho yi kwa ayikwo bo zhni yi to vna kududu abeyi ba ni hola si beyi cheyi nho fuwa hola damuwa ga hoyin na kwoto bma ha ka lase kpehoyin nbo hagna babe hagye ayin zni ntukwo tuche agbagyi nhi bayi ha zna yinkwo zna shni yi nboba la kwo kamata nnabayi haku shawye yin kwo yi ma kwo yina wo bo zhni mi bma, ha kushawye nukwo ye ma lawo yin ma woba ye nmi, wobe ye ma zayi wowo wan ma yen kna to nho to zhni lonnu ha bo lo lamuwa nnabe do sanu ho lawa la dna hota kpe wo na jesun saida ofi nu ba gna fya je ya tuntun baga oya yesu vi ye boda shilo yi gna ge nha ku gye aku mula pa shekwo nu zhni wa gna mula jeya nha ha gna ga ho gna mula jeyo hota je yin kwo do kpela she dei yikwo doyi lafi kami ho bo be ho la do lo howo fi nknwiya hakpa yin ye nwo bo ficheyi to kwo nu zhni mihga shawra ge oyi agbagyi yila kakala ya wye guya sanu ho ba ye ho fuwa ge oho fuwa kwa bye ha zhni kwo shiri bmi ntugena hoto bwa yirikwo manayi dna fuwa gye aza ta ye guhon nhoto bwa yin kwo manayi dna ho fuwa ata byi ho gna. Nhoto bwa yinkwo manayi ina ho fuwa nhoza vna haku zhni ba nubayi to ya kamata sa hiba zna yinkwo yin gye nha gye fiwa gyn kwo nu gye yinkwo zanu zhni fuwa kwo nun nho gy fiwa gyn n bma bma yi yinkwo zanu zhni kwa bye nhagye fuwa gyi aza gna ge nmito si za ye fiwa nayon kai wye she ye kwo yi mito ji dadi nayen don mito si ze fiwan don oho yinkwo tobo gna ga wo zha bolo bma ata si ho fiwan nho to ya shiri ha zna yinkwo manayi ma hogye aba beho fuwa, ho gye aba ye gaho to kwa kamata sanu ho ba ye yinkwo labo azna yin anugudo ayan babo kwo boyi bwa yin kwo nzhi do na ayin ha nug mudo ge omaje azaye wato woyin ma owa hali walo na owo zna zna wulona owo zakwoyi wulona inaku wu ho hagye ho ba mi kakpa bwa fi nhagye ho ta min gye daknukpa be gna ge okwo jamu to yi ga agna kwo kwa gye kwa je ze lo kwa lo naby yi gye kwa damuwa to lo gyi abiju ya kwo to si avna nu ba she kwa nuje ze be yi se ha pma zokwo yi ye shi kwo ho bei bwa mi woge abwa yinkwu len ho yiye a facebook nhiku ayinkwo bwa n facebook e ei nha loha abmi ghyn ha gye zanugyin nwa kwwo yan zokwa vna ku dudu oha labe cheyi nho fuwa gye sa hoba wo becheyi hofuwa ohofiwa bo la zhni oyinkwo apyi oho fiwa bola zhni anugba yi apyi. Osonu ho to dwa lo na pyin kwo ho ba ntutnu ho zhi ho gye anayan zo ho gaya nho yanku apma zo zhni nho yin kwo yin to kwo kamata nho ba layi kwo ha ku wye pe ha ku gye kni yinkwo yinunhoye hala, yito zhan yin kwo bwa yi gna ge yi ye ya bwa n facebook, nyci bwa nna handset nge omaza do dna bwar nge wola gye do ho nge wo ba zna yin gami a a la sna ya kpa ntugena ho sna ho fuwa nuya nha sna ya ho ba gye ho fuwa kwo nu, ho ba gye ho fuwa kwo bwa arberika ho ba gye ho fuwa aza kwo to ha gna ge ho ye yan yan ha wye wye yi ku bo ho chei ntungena ho yinkwo manayi dna loho fuwa nhotobo yinkwo manayi dna ho fuwan nho fuwa afa ye gukwon agna ge agbagyi chige omu kwobo dna fuwa to kwo ye ge okwo dagayi kwo dna kwo bwa nbegyen omu kpa kpa yi nu to nkwoyin nha gye hoyin kwo gyn to homi ho wan wo bo fin to gye yinkwo nu to nho ba mi n kwo bomn hai kamata hapma wye dna hois ho dn woi dna wo da da fiwa akugye wo zna zna haka gye woye kpe ha kugye kayi nma sase n zayeyi woba gwni abme gye, nma sase zayeyi wo ba bma mi zhni nma sase zo yi ayin vna kwo ozhn vna abada abadagbma ntukwo tu nwobo nkwonu zhni lo naye ayin kwo ho she ba fi awe ayi gna ge anuye woyin wola tashin onu ye won to ayin kwa yi ku tnu bwa kna In ho bo wa adage ye zete lafi gye onu ye woyin wala tashi ok nhobo nabi ya zhi maho bgye ge ah zawo be za shni yi wuna ta znawa byi zna ato chei fuwan ntu gena oyan wo bo zhni wo zhni wo bayi owa byi ba beje zada ba zhni lonu okwo nu zhni yi ga shawara ge nhoba za yin kwo yi hakpe yin kwo pya ho ba za yin osanu halaka la dna yin kwe zna yi tola shakpe gyi na byen ntunge oya nagbayi sayi yo oya kwo wu yi bwo lo oza ya lowa sha kpe nu gyi nnabe ohoo kahi oha zakwoyi bo gmi ge gye yinkwo yi hoye hata za chei hola riga hola nubwo cheow to kwo wo bo bme kwo to wo bo bmen hala wala riga hola siga hoyin so yi zhi ha kuri osa nyayi yinkwo cheyi ya sna ya nya sna ya nya zakwoyi ya kpu ba wu oya za zakwoyi ba kuka ba zhni bincike ba gani ge oza yi wayi owo zokwo bmylo oza ya woyi yi ba mi ya zhni aye zhi yi najeyi, azaye ba yin yitami ya zhni aye zhni naje yin nbonu nba yi nha ba gye mula kwo zhni bma nhoito ya mula zokwo nbma kwon kwo zo n waka ai oya gbegyi nkni zhni ina ya kwo yi yi ga shaura a saman nba to kwa yin kwon osanu hoba yi hala yinkwo chei zhni kokari sna ya nha sna ya hoba bwa yinkwo manayi oho yuwa kuna kwo ba bwa gyn gyn magwode.